إن الواحد يبقا عايش عيشة كويسة هو إنه يكون بصحة كويسة ويقدر يعيش في مجتمع بيحترم الرغبات بتاعته ويوفرله خدمات سواء صحية ولا تعليمية محترمة وشغل برضه يكون كويس يناسب شغفه وقدراته وبرضه مرتب يكفي الطلبات بتاعته وكمان يعرف يطمن على أهله ويبقا في أمان.